Ore lo ta'ndeso, jnu na nka jniñi kɨjleso te ko lí isindi yavi ye naá kuu lo ku tajnaso, te neeso te kutajna, a jnu ko ye ni lukuso te ko ni modo kuu ye lo lujua kooso xi ña kue'a ye kutajnaso.